Nibabaasa kukwata abaana babateeke omu mashomero abaraba batari mu mashomero kugira nabo beege.

Okushwera omukazi omwe omu Uganda nikiyamba kureeberera abaana gye kandi kiine oburemeezi bw'okushanga mwabugwa abaana ku kyokubaho mwa waashanga omukazi atarikubaasa kuzaara.

Amashomero g'ashemereire o'kwombeka ebyo'mbeko ebirabaasa kutamburirwaho n'abaana abeine oburema kandi bashemerire kutaho abagyesa abarabaasa kushomesa abaana abeine oburema nk'abarakagamba n'abatarahuurira.

Tushemereire kunaaba burizooba, kandi abantu abarikukora, abarikusiiba izooba ryona barikukora bashemereire kunaaba akasheeshe kare bakashuba bakanaaba n'omu mwebazyo baaruga aha mirimo zaabo ezi barikukora, booza n'ebijwaro n'ebi barikunyamamu, byona.

Naaba ntiine by'okurya ebiramara, ndaguma ndakozesaho bukye bukye kugira ngu ebyo ebiriho bibase kuntambuzaho akiire karingwa.

Akakungu karareeta emicwe mibi

Omuka nintunga enkoko, embuzi hamwe n'ente.

Okukuuma amaizi g'eitu gari amayonjo nitubaasa okugateeka, tukagabiika omu kagyerikani karungi kandi tukagafundikira kugira obukooko butazamu.

Amashanyarazi kugarabura omu kyaaro kyaitu turakoreesa eby'okumuriisa nka zaatooki z'amanda hamwe naza kanduro.

Bireegyesa abantu okumanya kuhinga omu kyanga kyaitu.

Abebembezi b'amadiini batandikire amashomero, abandi batandikire n'ebibiina eby'okuyamba abantu okubiika aka sente mugira ako ka sente kabase kubayamba omu biiro by'omumaisho.

Nikiyamba kumanya amagara gaawe nk'oku oy'emeriire kandi okumanya nk'oku oshemereire kwetantara ninga kwetambira.

Obwegyese butumire abantu baakura nibamanya kushoma nan'okuhandiika ekiyambire ha kukora za bizinesi omu kyanga kyaitu.

Nooza owaamutaayi waawe omubuzeeho haahaine eki arikubaasa kukuyambisa, reeru waabona ebyahwe naiwe omugarurize ekiyaakuhaire.

Okukorera hamwe kuratuma omurimo gwarahuka kuhwa.

Okugira ngu ekyanga kyaitu kigire obusingye, turabaasa kwegyesa engyeso nan'emicwe, tu kugira abantu bamanye oku baraatwaze omu kyanga kyaitu kandi n'enkozi zaabyo tushemereire kuziteeka omu mbuga z'amateeka bakazihana kugira ekyanga kyaitu kigire obusingye

Kubagambira ebizibu ebirareetwa omu kakungu

Tushemereire kuguma tubumbatiize eminywa yaitu twaba tureesyamura nainga turakorora kwetantara okujanjaara kw'akakooko k'enkorora

Niteekateeka ngu kihikire kwega aha kutuura n'abantu b'emiringo mingi ahabwokuba kirayamba omu kuyambayambana omu miringo etarikushushana nainga obumwe orashanga waabona nk'omurimo ehi waaza orurimi tokaarumanya emitwarire tookagimanya, oshange obyegire omanye aba nibatwaza bati, aba nibarya bati wahikayo oramanya oku oraatwaze haza oshange waafiitinga omu komyunite yaabo bantu

Abashaho beine oburemeezi bw'omushaara mukye, ibura ry'omubazi hamwe n'entambura mbi kuhika omu marwariiro.

Nihabamu okwikirizana omu maka gaanyu kandi habamu okukwatanisa omu maka gaanyu.

Abaantu omu byanga by'eitu tibarikutunga gye kanyabukoryo ahakuba tibaragimanya.

Omwishiki ku arikujwara empare omu kyanga omukyanga eki abantu nibamuteekateekaho nk'omuyaayi ahabwokuba nibareeba empare zaabaire zikorigwe kujwagwa abashaija bonka

Ninza omu igwariro kwekyebeza naagwara

Twine okubaakura baarabaho kandi tbaagire ngu hagire eki twabayamba kukora twine kukikora tushemereire tutabandize twagamba ebigambo bingi

Okuza omu kakungu kirareetaho obushuma kireeteho obwisi omu byanga byaitu

Ndatunga embuzi, enkonko, embaata, ente ,omuuka

Abantu barabugana ebizibu nk'aza akisidenti, enjura yaagwa nyingi ekashiisha enkuuto kandi eziratuma abantu baahendera bafeereire omu akisidenti ezo.

Nitubaasa kushaba mukama ngu atuyambe kugira tumareho ebizibu omu maka g'eitu tutahazeine.

Eshonga erikukira kureta obutandu omu Uganda n'okuvugisa ekimama hamwe n'okuvuga osinzire kandi bamwe abantu nibavuga barikugambira ahasiimu oshanga kyaretaho butandu.

Nitubaasa kumaraho ebizibu omu maka gaitu twakwataniisa

Abantu boona abeegire baatungire emirimo omuri gavumenti, gavumenti n'ebashashura buri kwezi bamazire kutandika zaabizineesi ezikutuyamba omu kyanga kyaitu n'obu batuha emirimo omuri ebyo bintu ebi barikutandika kugira ngu bwire ekyanga kyaitu

Akakungu nikabaasa kuteganisa emishomo y'omwaana mumiringo etari emwe n'emwe nk'okushanga omwana yaruga ahamuramwa akaremwa ekyamutwire aha ishomero okashanga yaza omu bintu ebitari kumuyamba n'okumugasha kandi okashanga yaarugire aha mishomo ye.

Amaizi g'amayonjo nitugaiha aha migano naha taapu omu kyaro kyaitu

Twine kuheereza ekitiinisa ebintu by'abandi ahabwokugira ngu naitwe mubiro by'omumaisho turyayenda ngu abantu bahe ekitiinisa ebintu byaitu mbwenu twine kuheereza ekitiinisa ebintu by'abandi ahabw'okugira ngu tituramanya n'oku barabibona

Kugira nabo babarekyere abakazi bagyenzi baabo omu Uganda

Kugira abantu baingi tibeegire kandi tibarikugyenga ebintu bimwe

Nitujaguza ebiro bikuru nka Nohiri na Idi omu kyanga kyaitu obwe ab'eka emwe barikweteerana hamwe, barye, banywe hamwe.

Okurya emboga hamwe n'ebijuma.

Ebintu eby'obusingye ebi turabaasa kukorera hamwe omu kyanga kyaitu nink'okushoma, okuza aha kanisa, aha aha maramizo tukashoma hamwe, kubuganabugana tukagira enkiiko ez'ekyaro tukamanyana, tukamanya n'okuturaatwaze omu kyaro kyaitu.

Korona ekatuma mukuru w'eihanga His Excellensi Yoweri Kaguta Museveni yaakinga za bizinesi zoona.

Abashaija abamwe baragumigwa kuhikaana n'abaana baabo ahabwokugira abaana tibarabagambira ebi ebirikubashaaha kugira babaase kuguma barabayamba, kandi barabasa barabasa kukihindura barabaasa kuguma barababuuza ebi barenda.

Nibazaana ezo mizaano z'omupiira hamwe n'okuguruka emigoye hamwe n'okuzaana duuru

Abantu nibakozeesa piki n'egaari munonga ahabwokugira transport ei barikubuuza ti nyingi munonga kandi noobaasa kugishashura.

Emitimbagano ya soshomeediya etumiire amaaka mingi gaashenyuuka ahabwokuba abingi nibakuratiira ebi barikureeba aha soshomeediya hamwe n'obuhabuzi obu bakureebaho.

Akakungu karabaasa kureetera omwana kutoroka omu ishomero kuza kushanga banywani beeye

Okwoza ekinaabiro, waamara kunaaba na kamina, okugikondoora.

Abahara bashamereire kuza aha ishomero nk'aboojo ahabwokuba nabo nibabaasa kurugamu abantu bamaani nka baadokita nan'abeegyesa

Z'apiiki hamwe n'egaali nizikoresebwa munonga kutwala abantu omu'kyanga ky'eitu ebiro ebi ahabw'okuba abantu baingi tibakaabaasa kugura emotoka.

Obworo nibureetera obwegyese bwaguma, ahabwokuba obumwe nooshanga abazaire bataine bishare by'okushashurira abaana baabo omu mashomero oshanga kyabareetera okurabanamu.

Abantu abakuru tibarikubaasa kwetahira amaizi, tibarikwebaasira kuteeka ebyokurya byabo, tibarikubaasa kusheenya enku, tibarikubaasa kuza kutaha amaizi aha mugyera

Omukazi oronsya ashemereire kugya eby'okurya nka ebijuuma, nkaza ovakedo hamwe n'eby'okurya nk'amahuuri ebyine ekirisa kyamaani okugira amashereka.

Ni kikuru okuhurikiriza abarikutukira emyaka ahabwokuba bo barababaramanya byaingi kutusinga

Nikikuru kunaaba omubiri buri eizooba kugira oyetangire obugwire bw'omubiri n'okwetangira ekinuuko ekyakubaasa kureeta waaba otanaabire omubiri.

Ebijwaro byangye ndabyoza kandi naahisya mbigorore.

Omwebembezi ashemereire kubuuza abantu akamanya gye ekirikubaho, yaamara akaza kushobororera abari aha kakiiko ke, bakagaaniiraho bakamanya eki barikubaasa kukora kutuma empinduka yaabaho.

Omuntu naaruga omu kyaro aza omu tawuni ahabwokuba omu tawuni hariimu emiriimo mingi waagyeragyeranisa n'omu kyaaro.

Korona ekateganisa bizineesi omu Uganda ahabwokuba bizineesi enyingi zikeemerezibwa zikaazitakutambura kandi kyazireeta zaaguruka enyima nangwa n'ezimwe zaagwa

Nitubaasa okwegyesa abaana baitu entuura y'abantu nk'okubagambira ebitebyo byabantu ba kare hamwe n'okubaabaire baratwaza

Ab'ebembezi bashemereire kuhereza amashomero ebikwato ebiramara okugira ngu abaana bagumizemu omu kwega kwabo kandi n'abashomesa nabo kugira ngu baabahereza akasente k'okubaasa kubayamba omu kwegyesa amaani.

Aha eizooba ry'enjura nindeeka amaizi naamara nze kunyaama

okwekyebeza obutosha nikituma omuntu yaamanya amagara geeye oku geemereire obutoosha

Turabiguza tubone esente

Ni kikuru kutangira abaana endwara kugira tubarinda kutanga endwara ezo omu biro by'omumaisho.

Korona ekatuma za bizinesi mu Uganda zaagaruka enyima ahabwokugira abantu abaabaine ebintu ebirasiisikara byona bikahwaho tibyabaasa tibyabaasa kushuba bya barabikozesa

Amaizi amayonjo turagiiya aha mugyera hamwe n'aza taapu omu kyangya kyaitu.